Pos la verdá es que m'avíu mu bien con papel de cozina i un limpiaol d'essus que valin pa tó. Alogu palos cristalis sí gastu limpiu cristalis i palas mesas de cristal pueu gastal augua i xabón. Ave, i pala loça pos lavaloças, qu'enantis l'iziamus mistol i ara fairi. Ya es más ralu de gastal lexía i amoniacu peru tamién es costumbri que la genti los tenga enas casas. I alogu los polvus dela lavaora i del lavaloças.